والله صعب أختار، لأن إذا قدرت أتحجج ويا روحي في الماضي أقدر أقول حق روحي إني ما أرتكب أخطاء ارتكبتهم اليوم. لكن إذا في المستقبل، روحي في المستقبل تقدر تقول ليي أي من البورصة يعني بترتفع وأقدر أطلع واجد فلوس من هاذي الطريقة. يمكن أختار المستقبل. المستقبل ما يأثر واجد على التسلسل الزمني.